A travagghiari portu cu mia tuttu lu nicissariu chi mi servi. Però ci sunnu travagghi e travagghi e ognunu si porta chiddu chi servi nta lu propriu travagghiu: Lu muraturi si porta la martiddina e la cazzola, l'elettricista ci porta li cacciaviti e li tinagghi, l'avvucatu si porta la quarantottu uri cu dintra li documenti di lu prucessu.